Ny raha tokony ataoko fa kôfa may ny lapoaly voalohagny aloha atao rano izy avike kôfa avy ata rano magnagn'igny ariàgna rano igny de mangala fasiky, fasiky igny aminjeo atao aminazy keo kikisana amy tagnagna aminjeo izy igny de kikisana kikisana hafaka aminje izy igny de mangala savony atao aminazy akeo de atao fasiky koa de kosokosehigna kosokosehigna ziska izy mangilatra afaka aminzay le le mainazy igny.